لا، طبعا، مهمة. لازم نتعلم من الماضي، والتاريخ يساعدنا على فهم تطور العالم. <noise> ونحن نتجنب أخطاء السابقة، وما ندري شلون الإنسان قدر يتكيف مع هذا الوضع بكل العصور السابقة!